Iu ‘un sugnu un amanti di lu palluni, ma si avissi a scegghiri di taliari na partita unni joca la Naziunali Siciliana, mi la taliassi cu tantu piaciri ma preferisciu taliarimilla sulu in casa. Jiri a lu stadiu è beddu ma ci sunnu tanti pirsuni ca jettanu vuci, e fannu rumuri cu li tammuredda. Iu mi ni staju a la casa e sugnu chiù tranquillu.